Sagale anin daabati hinben hinjirtiey, sagale akii chapatia, an daabati hinbekuey, akama jabdua, mal won sun kaandeni rirrigati sun won sun hindandoo anin, akama won sunii akama jabdua won sun, silaate won sun an barsiseni, ak dur iddabeni unga kandeni duumi rigeni duum chapati sun wodeni ak cholle ak ishin feet kasa basen akasi sun silaate an barsiseni won sun hinbenne wonsuunt akan taabu ant kanna.